«hesitation» nunjan ke nargu kidiyan naŋan batuwar nun dabaa sun walaka, jazaaran kokon batuwar nun ner n̰uu nuŋu n̰aaman naran walaka, suugin baar sun walaka, suugin ner kaynu kokon trakan n̰aaman walan suugin kokon n̰uu nenee trakan n̰aaman, churbaa tan wasigin ndoŋun n̰uu trakan «hesitatin» karot trakan, bumbuter trakan, wujaa lii trakan nunjan, wujaa jazaaran andriyan naran baar sun kurak sun wabayin ka ti neyi, taŋ ner Lurgan dabanaayir «hesitation», dabanaayir ner lurŋan kar hilee legu koyok, hileelegin ner kar amsuduriye nu koyok «hesitation» amsuduuriye ner wurŋan kar suugin kolii yayan ti kokon n̰uu nenee n̰aaman, wujaa karot nenee trakan, wujaa bumbuter nenee trakan, wujaa pavuroŋ nenee trakan, andriyan n̰aaman taŋ naran, wujaa, wujaa taŋ naraa nu kaa, wujaa wasik dahaaba nduchuŋan, wujaa basalayegu garret suŋun, tuumayegu ferek suŋun, kaarot nu garat sun, bumbuter nun kaa, garret sun, aasuŋun dahaaba wasik nenek nduchuŋan suŋgoo nenee naran, killŋaa nenee naran, kolol nenegu kaa yaatu dahaaba nat taanu, wuraa nenee wala owun, wala oomo nenee kidiyan kayan wasigin ndoŋun, n̰uu waŋ gu churbak waagu n̰amugu waanan, basal nu waanan, tum nu waanan, joko ŋalaa gelii suŋun, n̰uunugu kijak suŋun waanan, aasuŋun laka churbagu wasigin ndoŋun waŋ gu kaa nduk zin tusitee ti duk zandaan tusitan laakin, baaden churbak yaagunu dee kelek wak tii loo nusandak ti menjii kelegu tii dee kelegin ner loo nusik ti. Wujaa baaden tormbosii kelee waŋ kaa tiŋ loo nusandaati dee kelee nokoy ti laakin, menjii kelee nu jaa afdal ti tiŋ eyi chey nun ner kaa, menjii kelen tiŋ wasigin ndoŋoonu kaa, haadir bes tusitee ti aasuŋun Churban wasigin ndoŋoonu ŋalaa tusir ka karan basalaayegu wuyan, tamaatim nenee kokon kiya, kiya sun, kok kidiyan tamaatim nenee trakan naran waanan, tamaatim waŋgu kaa hor wuyan, wujaa bumbuter nenee nungu wayin ka bumbuter waŋ kaa ŋalaa wusin, hor bayin ka tusitan, ŋalaa wusin talaka, trufunun karot nugu kaa, zaatu kaarot nugu kaa waanan karot nu kaa lanaanu wusi wasigu nduk yandaan tusitan, ille wasigu nduk zika karot nun kaa layinka wey hor wusin talaka, churbaa waŋ gu lokoorika hor nusir tandan, wey hor nusir taa, tandaa, «hesitation» lokoorika hor dum tusan papron nenek n̰aaman hor adil suŋun ferek suŋun kolii tenee kolii naa tiŋgu ndirin wukan jaa churbagin ndayan, jur te laakin dee kelegu loo kam dal nuŋundaa nak ti, lakin dee kelegu loo kamal kamil loo nusinda ti, dee kelek waagu wasigin ndoŋoonu, wasigu ŋalaa nduk suŋun kujinin karan muki karan nduk suŋun andri gindatek ti laakin deekelegu kay aktar nu dumnan karot waakandak ti, tormbosii kele gu jaa nihaaye kay bee wala karot, wala bumbuter waakandak ti, tii achan loo nunsandak ti, n̰uu tormbosii kelen naran ila churbak ŋon tee gidaynu wasigin enjii ndoŋun laka, enjii fawar turŋoka n̰uu waŋgu kijak suŋun waanan laka, hor fawar siren talaka joko ŋalaa nusir tiika ti njuru yak suŋu ti dahaaba basal nenee wasigin ndoŋun ti gelii suŋun hor ŋalaa, ŋalaa hor gelii turŋoka n̰uu nenee waŋ jaa wujaa. Aasuŋun n̰uu yak fawar zoŋoo waŋgu wujaa nunjinin kijak, kijak suŋun ti n̰uu waŋgu bayin ka ti churbanu ka ti churbanu tusitee ti «hesitation». Aa tiŋ churbaa waŋ baaden menjii kelee waŋ tiŋ eyi chey nambay, wala marat nenee wala n̰e laakin churbaa yak dee kelee waŋ kaŋ, kay yak duudal Batum melee kan n̰ee kan kaamil ti tiŋ maayanfa ti, baden churbaa menjii waŋ jaa tiŋ baaden hiza melee ti hor ti kati, kaynu dumnan woŋon, churbak waagu kaŋ muchoŋ nicheerik tanju, naŋ n̰otee taa,, kaŋ mardan ti tindaanu ju met n̰otee taa. Ramadan nun jaa tiŋ aktar nu dumnan kaynu churbaa bes ta windrii, churbaa nambay bakkaa kay too met windasandi, ondokur tuyoonu illa churbak yaŋan tandan indasandi. Churbak waagu tii, baaden ramadan nun taanu kaŋgu mii weyiŋ subu araaman nun ner sayim su gusnu, ramadan ondokur bee haadir enjii yaŋir naŋ, churbak waagu yaŋirnu aŋaa horti churbak ramadan tandaakaa, kay too bar windrin, futur nu aktar nu dum churbaa bes ti windrii kaŋ nicheerik an tindaa kaa naŋ tee taa ndriyan, kaŋ mardan an tindaa kaa chur bak wak driyan naŋ tek ti, laakin baaden churbak yak menjii kelek waagu aŋaa hor ti tii hiza melek an aŋaa hor ti kaynugu chey tidriyandi, churbak yak dee kelek wak kay duudal batun melee kan n̰ee kan kaamil tii maa yanfa ti annna ti.